Maromaro zany ñy karazam-piso: -Piso ooo misy ñy, malemilemy volo zay atao hoe saka" perisian". -Misy koa zany ñy piso" sakamenokoro", io piso o zanyy farany ñy piso bevata. -Misy koa ñ'atao piso "seamese", io zany piso kelikely sady ñy volony bolebole. <shushes>